وجتها بسافر تركيا، لأن أحس إنه مكان كدا أخضر، بيئة إسلامية، مم، الجو أحسه حلو، الصور تحسها كذا بديعة وكل شي فيه ألوان، في روح، عندهم عادات ،وعندهم يعني أحس إني أبغى أجرب أكلاتهم ،الأماكن اللي يكونون فيها، أحبهم.